Guitar kaisa tamjaknai rwchapmung manwi rwna bagwi chord tei rwchapmung phwrwngwi chengdi. Chords ni bisingo yakchu tonmani tei swlaimani kaham khe mungsa samung khlaimang tongwi swrwngmani khaidi. Buphangni swrwngmung swnamna bagwi online phwrwngmung eba phwrwngmungno swnamdi. Kwplaisa khe swrungui khlai khe mangkwthwi muitu tei kwthalaimung kaham wngnai. Kwbangma samung khlai nani bagwui juda juda jesa mung tei taktikrok bai swngwi nai di. Rwchapmung eba metronome bai baksa rwchapmung khe jora tei rwchapmungno teibo kaham khlaio. Doijo tei uanama wngkha manwirok no swnamna bagwi chabi. Tei jora wngwi phai khe nwng kwtal kwtal techniques no naiwi nini sakni tammung swnamwi mano. Abo bai khe swrwngmungni lama no tei khá tongthokma wngwi mano.